أكيد أختار يكون عندي ضعف المال، ليش؟ لأن المال يقدر يوفر لي فرص أفضل، سواء في السفر أو التعليم أو تحسين مستوى حياتي، إذا كان عندي مال أكثر أقدر أساعد عائلتي وأصدقائي كمان، أما إذا كان عندي ضعف عمري بكون خايف من الوقت الضائع وأحب أعيش اللحظات اللي عندي بشكل كامل، ههالـ ـ المال هو الخيار الأنسب.